Ma ti'isɛ ti tia woo la fu nari fu basera ka se'em. Tiisi basɛba boi mɛ, nara fu basera e bulika la wuntɛɛŋa ti ayima mi bɔna nara fu basera e bulika ma'a koo zaanuurɛ ma'a. Gee ma tabelɛ burɛ tisɛka de la mɔnkɔ tia. <hesitation> mɔnkɔ tia la ma na yuum basɛ e la buyi. Amaa zaanuurɛ la fu wa basɛ ti ko'om la zo'e gana bulika, so ma kɔ'ɔm ita se'em bala, mam baseri n tiisi se'em bala. Sɛla zuo ti fu ka nara wuntɛɛŋa la de la wuntɛɛŋa fu wa basɛ heat la was wa'ana la ta'am basɛ ti ba ki. So, ba ka baseri <hesitation> tiisi wuntɛɛŋa.